Ina hede hole apeu wada waka sitaka manua si hono wasapu leta wada ai lu moile hole pola nena lai siktunulu. Me ina do kai tia ne akuise sesi hono wasapu leta nasisa pole manua na wei se sisa pole lu ke akuise sisi elu siputu ei mo ana nena dawese si petu epu nui lu nena dawese siha meha elu situnu waela wei iti nena dawese sesi petu ei pulua lada ose sese puke siho nia <hesitation> ei kosia ita nilu nena da ose sitetelu, sitetelu pana eli pana eli sepu dawese si hualu, esi si hualu hohoe neke dawese si hame elu selu pei sesi utelu lokea au le <hesitation> iyele senama si ame elu wakewa an ane dene hoi ho iyele na se wesi ame aelu kese lupa ese si hama elu ina nuela tine ige senama mo yo si husi nuela nada wese sihame elu.